खेल हैं क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, टेनिस, पोलो, टेबल टेनिस, गोल्फ, बॉक्सिंग, आर्चरी, रग्बी, साइक्लिंग, जूडो, स्विमिंग।